باش تطوي حوايجك بطريقه صحيحه لازم تبدا تفرشهم على سطح مستوي كيف الطاوله و لا السرير <hesitation> مثلا القميص حطو على وجهو لم الجوانب للوسط و طوي اليدين للداخل، منبعد طوي القميص من التحت للفوق على زوز و لا ثلاثه كيما تحب، السروال لازم تكبشهم من النص و تجيب الساقين لبعضاهم منبعد تطوي من التحت للوفوق، هكاك كل قطعه تكون مضبوطه و ميسالش حتى كان تحطهم في الدرج يقعدو منظمين و ياسر مرتبين.